Ara-dalà ñy fampiasà ñy hatsilo aritifisiely aminy fandraisa fanapaha-kevitsy, ñy fandraisanteña fanampahan-kevitsy la manandanja tokoa aminy ñy raha maro, fampitandremanteñ'eñy mba tsy hanaontao fahatany teña, eo avao koa ñy fañamariñanteña ñy raha misy ro fañajà nteña ñy zon'o.